́uká klekle lèe ówó bàa nàányi ínɛ̀, ówó bà yá ákanù ɖɛ́ɛ́ fò dò uká úwaani úni bàá yi ábua yi le, bàá yi téèbì uká utããnì, àá ɖɔɖɔ̀ ɔfɛ́ lɔ nyo kɔ ɔ̀sì baa si kɔ bu bí ábua. ígbɔ bu wa bi ábua wuléè, uká úlãnì èle bàá ga nélèe à na lí àgbèɖì à nàá yi nélèe yì gà. uká útɔɔni èle lɔké bù ɖàá ga ábua lɔ lèe mò màaké bá bablaà. ukáúgoonì ɔ̀sì na wa si ɔfɛ lɔ nàá zi ówó bàá zi áŋká le nélèe ukáuzòònì bàá yi ábua lɔ yi gbɔ tu yili nyo àgbà lɔ ukàùmaamlà nì úni ówó bàá zi kè àyita ŋue màa bèé ke ɛnɛ́ àámi màa bàa kpalí ni <hesitation> àyi taŋue màa bèé ke ɛnɛ́ àámi. úni bàá zi tùu kíni ká yili kè bà záɖɔɖɔ̀ kíni ká lèe nyo uká úmaamlà, ukáúkàlì nì, ukàɔ̀wú, ukáúkàli nì àyita lɔ nàáa nyo ɔfɛ́ lèe si uká ɔ̀wúnì úni bàá yi gbɔ̀ɔ àti yili nyo èsèse, uká ɔ̀wúnì ukáɔ̀wúnì úni ɛɖí ba gbɔ àyíta lɔ tu nyo àgbà lɔ. uká ɔwúìlinì maa úni bàá yi fàa à tu yili si ukáɔ̀wúúwaanì èle úni bàá, úni bà tú posà kɔ mòmàa bàáa wa posà ówò nɔ̀ku búá bà tú yili posà úni bàá ni gúu ábua kɔ bégù bú nàá ni ŋè ìnɛ̀ màa màa wa ùni ówó benì ŋè. úni bàá kínì àyítabi màawu bàáa nì gu ábua kɔ bégù lɔ plémú. ówo lɔ plémú bà nyò ènìèɖì èle. úni ówó bà gó nàányi ɛnɛ́ ènìèɖì àni kása ìnɛ̀ nàáa wa wúlì. <hesitation>